mme uwan emi esinedere enam utun ke ekineyi akan uwampyi kied nnyin ikuied e edi ikọd edi ikọd. ke ofo akade ke aki ikod uyekud ikpo unam enei esikpuni tutu, Ekuneyi ke mmo esidaha udia, ekeneyi mmo iditon̄o ndifun ison. eka ma ete na ndito Edi ikọd ekineyi mmo ididaha udia eyem se mmo ediade ekim isin̄, ekim isọn̄, ekim ison. Se mmo eyemde oro edi utuan̄, utun̄ emi edude ke isọn̄ edi udia mmo edieke mmo enyun̄ ekade mfanisi mmo ekebere ke ikọd emi etode nwa, mmo iyebiad iwa mfo oro ima efuri efuri ata, e asuan, ekineyi edi ini mmo edahade udia, unam efan edi se nnyin ikuudde mbi mbi. Mbi emu sukhọ amjun̄ oc̣hun ke ikọd, mmo acha udia ekineyi, ekineyi mmo ididaha eyem se ediade ke ikọd eyenam. Mbiro ata- utip esibopde enyane mmo ke ekineyi uwemeyi nte mmo idikeyem itie akuuba nduọk oahudes edi oro unam ofen edi eku ufọk ekineyi eku ufọk eku eku iditeme aihi dihi dihi dihi dihi ke ufọk eyem se mmo ediade ata se ofo ekefredefre, eku idita se ofo ekenimde nim, tchieke akanwande ndiq́oatimi mkpo nnim ufre mkpo, eyi ete isiere eku ata iyak mfo ama edi uwemeyi umukwe ukpọk eku keed, ufọk edibe nte enye anam edide ekineyi ana owu enehere ekpeme eti eti. uyakke unam efen eyi <hesitation> edi se myin ikuudde osi, ekineyi osi ididaha udia, eyem se adiade ke ikod. eyem seadude ke ikọd eyem e, etade mmo ika ikebere itie emi mme ikọn̄ emi mmo amade edude osi imikpọn̄ke itie oro aba, osi idita do- o, idinam idiono mo mbin eken mmo edi koro mmo idiọn̄ọ mmo esinamde ono mbin eken, e- ohọn̄Jio ete ke unam nte mmo ke itie oro mmo j do, mmo eketa mme ikọn̄ oro ekineyi oro, eta ekineyi oro edi inyun̄ unwana otoyin̄o ndidi ke enyon̄ ukwe ukpọk mmo kied abaij, itie eke mmo ekededu mmo ekeyem itie akuba ọnyun̄ ebed mmo adaha udia, edi esifina ke nkan nnyan enumme ata- utip dmj emyenede mfanish ekeme ndika nkebere edi kudim, mmo esisan̄a k’uchim owu kied ekeme ndinyere iba, ita. ikpo imen idi ofo efehe. koro ubak edid ama onion̄ tutu edid okobo, Atautip esikanen edi ke ikọd edi mme owu etetie. Nyene mfanisi iketip edi kied omobo ata adiwak okiek